عشان أثبت برنامج على الهاتف لازم أول شيء أفتح متجر جوجل بلاي أذهب إلى تطبيج متجر بلاى على الهاتف، وبعدين أبحث عن البرنامج وأستخدم شريط البحث للبحث عن اسم البرنامج اللى أبغى أثبته، وبعدين أجوم بإختيار البرنامج، أضغط على البرنامج من نتائج البحث، وبعدين أجوم بتثبيت البرنامج أضغط على زر تثبيت، وبعدين أفتح البرنامج.